<hesitation> Ampihenagna zany malôha kôa ôhatra d- anà zany fa nividy karazagna hanigny ôhatra hena zany zao hômby zany efa masi- masigny zany efa naturel masigny zany, regny azo andrahoigna regny na tsy mila sira regny fa masimasigny foagna, ôhatra akoho regny regny ampiasaigny regny fa masigna efa naturel regny na tsy de mampiasa sira pare foagna.